<noise> dumutu ko'ko <noise> dulu- padu tuun biturumping yes ko'ko tii dulu saengkano ko'ko man biasa ko'ko papiaran <noise> saceendono ca ratan no de'na pakiondolda rataan ca sacaminondol lomokasada'na caduran no duranno ca biturumping dout mengera-mengera kaat mokan ho padu tu mantunapih satu kera'kaa mokan caicolo melakos ko'ko tii mecolos ko'ko ti'i angkaten naisa cakuditano sawuteno waya'u buk-buk nati'in sawuten a saca pina mekenesawutano makasa cakotoreno- capari teken enu nun tina ina enunu wisantoru mobadunati endono bersino a wisiadutuno dutunca wia-wiama dumutuosko ko sako pa'du mutu bitududut caduduten Taansako padu modu cawe turumpi casan tangan sion masa kari <noise> a kapasa lebe kepaenetou keweiten na ai sko-sko yei padu tunbi tu dudut jadi sacanbitu tududut adu sedap kinerimae saskouko tidu un tidu tidudut a keparo kepeinetumiten kumpado tu dudut taansa sei biangmo kota-kota sko-sko tiin terbanyak kesiomolako masa kari kaparsionera ayam kecap kapa sioner <hesitation> pa kentaki seko-ko taansa sedulu kopanera padutun turumping ti'i kapa wi tu dudut nitung kepanera karna tu sedap badu tu witu apalagi secas ko'ko ko'ko kampung <hesitation> urerimei madurancia tadi musti ketudutuduwidudu sacadudutiuno krak kaan amukan binumu mumungke sedap bumbu da bumbu rw do merisa amunsedep Bawang kayu empongpong mungkuni dedinamunte sarimata odo lengkap parimai itu tududu tenierang ka'pa garone raturumping anitung kepade maine dulu-dulu apalagi setua-tua dulu nitungkepa nera ko'ko kampung